Rah ôhatra oe <hesitation> hiresaka fanasantagnana, vôlôhagny savogny, savogny alaigny de a <hesitation> ilemgna alô le tagna - ilemagna tagna - legny tsara le tagnana, rokoty ai de izy vô rokotry igny amzaio, malaka savogny amnjaio, igny amnjay magnala loto ndraiky letro a <hesitation> misy amle tagna.